ʻAe, ma ʻIlina, he ʻano <hesitation> uh anuanu ke anilā akā ʻoluʻolu kekahi, <hesitation> uh a i koʻu manaʻo ua pinepine ma laila kekahi. Nui nā ao, a ʻaʻole he mea maʻamau ka wela loa <hesitation> uh. Akā, he nani nō ke ānuenue, a ulu maikaʻi nā lau nahele i laila i ka ua mau.